<hesitation> Kuba ndi wogenda eriguru okwo okwikarayo, abantu banakwenzire genda nabo, nakwenzire kugenda nka na' mama wange, na isse nyowe, <hesitation> namukazi wange, no mwana wange habwokuba niyo eka yange, <hesitation> niso nibo abantu abantakwenda kumara bwire bwingi ntakurora.